Ke a animal eo to iuh rakah no sih e pusi. Eo to res iuh suk no ya sih, ma tem eo to iuh goroh no eo to ikta iuh baiton no a tah veh a ke'us bi noma ki i vatet tet non ge i nung non a ken tateh veh pa noma pa iun ki noma ki reos non ama tah ge enn non ama tah enn veh eo to deh ma. Eo to iuh suk nosia busi, eo to iuh pet no ya i a- a kliu. I to nes ita bebeak anon ki bebeak akuk non maman, ito arah bebeak kipa kes, kipa pe a en po oeh. I pet to teh amani ba, i seke tehnon i pasi, eh pasi ep amani ba a komana iun to klin non ahik ta ma taino ino ke- us ge taina taia to ten non. Pi o ke- us seke avuh a pusi komana iun, i pasi ikta no vatat akah ma, i pasi teh rer ma vahuk komana mohen. I a o eo to iuh suk no sih iuh ho ya. Eo to res iuh nom ba i teh bat non suk a taia, a iun peo pasi klin non, ahik ta ma tainn ke'us ge o mim po ke'us suk o ke'us pasi na'om erere ma iun. A pusi pet ba tenon, i to goroh non pa potan. O tem pa boen ito vih non pa hek ta enn mea im non a taia veh to ikta te va no mani ba to viah no komana iun. I to enn pet enon pa tah va'i a takuis suk a taia takuis pet si ke tenon i pasi, te va no mani ba, i pasi hek tamuan non a takuis i sih enn. Vengen ama moih tem a takuis to res rosin kehrakah irer pi. I gen a iuh enn, tah iuh enn rakah si pi a ke'us. Ke'us a tah ito enn tamuan aka non si. Vengen bi hik i pasi no pet mohin pa hek.